<noise> Noye wilwulno yehirta e nder nyiwre. Wilwulno waɗema marefu latingo kanun golle muɗum e loha ngal muɗum jemma non. Gitemuɗum non waɗira, jemme eɗe gi'a, koɗe giɗi on fu koɗe namugi e to giɗi yawgo, e to giɗi waɗugo fu giteɗen e yi'a.